तोस्तर् पुर मा थकियो को सिपियो। तोस्तर् पुर को दुन्ग् थै पुन् नने ब्रेत् मुग अरो। सोस्त, उह्, खोस्त, उह्, स्लिचे पुर को बहय् न जयो। दुन्ग् थन्ग्, दुन्ग् थय बेदर् को तोअस्त् खलम। भेस्को सन अरो कुर्कुरि खलम। जयो बेको तोअस्त् एब। भेगेल्, बहय् दि बेदर् पुर को बनय् थकय् नि। थकय्, सप् सिन् बनयो। दुन्ग् थै ब्रेत् तोअस्त् खलम। <hesitation> अरो बेगेल् ब्रेत् को तोअस्त् खलम नि जन जयो।